<hesitation> Ingye ngo mundu, amabuthwa wukuwayi nganza inga kulyawo, ingakulyawo ingane na bandu bukuwayi kutsibutibu banywani bukuwayi. Ngamabya ingane eka ingabya ingane na babuthi bukuwayi neryo kandi no mubuthi wayi owa mwa <hesitation> bunya dini inaibya inianeho kunganza ingakolhawo indya kwesi inga kulya windya banywani bayi ibaneho, ababuthi bayi ibaneho no mubuthi wayi oyu nyibuthire omwa miberere eya dini neryo kandi neryo kandi na kasente ikabya ikaneho neryo kandi ithwa kolheragho eka- eka yanyine nyine okwa wethu okwa ngabuthirwe kusangwa ibwa emiyisa eyosi yikakolaki, yikalwa eka. Kyamaminyikalha kithi namakolherawo okwa mubiri, inga kolhawo haghuma na banywani bayi ithwa rondya omwanya ithwakolhawo ndeke neryo kandi ithwalwyo ndeke obuthuku ibukineho, mwasingya. <noise>